Taka kundu januu ján taka kunujanu jan novaru onré, detakan naruu kiondoru uun viko luchi yi oñoo vikonró, ndadero kunuu januján nanimodo va'a ndavanru nii tekananro nataka kanaro chi na onre uun uninaru oun uninaru ndetunru venró, ndandenero kunduu pero ko inuchi kuin nadero onré ndavaru ke'e kekuduján ndavaru tulijan ndavaru dakanru chuveján ndachionru calduu chún ho, kanduu ndukuján ndachionró kenró emm kuduján china onre salteján ndon saltenján ndikua chonro ke'e ndubuu ho ndachonro ndubuu deen ho ndavanru ke ya'á yetuján nada fritonru no'o salten ján, ho ndoko indovaru pero yenkuduján ndondande kuduu yeko ndavaru tulijan ndavanru ha a kendute vidii ján ndakutunrujan konro ho ke'e ndavaro oke comidaján ndavaro ndechijan ndachonro, chuvenru ján ndachonro takaña ján ikuduján ono inoni nanduu kuduján nduu salteján ino'o ndandoi.